Sakirawo an mi annin ma tani a yiɗi bindi maɗa ɗi bindata woɗi sai fukkina hakkilo maɗa acca jungo maɗa deiita ngatta hakkilo maɗa e dow ko bindaata. Ngam majun so ni alatake a tawama a winnda a wari amija kulle koɗɗe ko fere, tatinaaki a wofan, binnol wattama hakkilo ma e nder bindi muɗum e nder ko windata acca mejoji kewodi, ta yidi bindi mada woɗa fu iranmajum tokkata, a wattani hakkilo maɗa ngam ta wofu.